Kuyo kwo le kúyo te ewó iyi na bəkə ee tu əzú əbə epa yi ewo iyí bəkə ezú əba epá yile bá iye ine ŋogi ebi ŋo fumu kiyá áku iyi ŋə gi kwosa pulú náná omo namé kiya ingyi epwo epayi ovagyi of u ne bi o ekeyi ŋofu a pa yi mebi momo ba ŋ fu epa yi ŋ e maibi momo mye ba` ŋə lomi bə pina le kusu kusu emo iyi bokó bá iye wu ba əyoyo wa biza ghe